اول شي اسخن كمية ماء كافية حق كوبك. المفضل انك تحب تشرب فيه بالعادة يعني. بعدين حط ملعقة صغيرة من الشاي. ولو كوب كبير شوية ممكن تزيد لملعقة وربع او ملعقة ونص ضيف السكر بالكمية اللي تحبها وخليه يغلي مع المية اول ما يبدأ يغلي اطفي النار